فنان مشهور خير ملي نكون سبورتيف مشهور, انا هادا دوقي الشخصي, فنان راك دير حاجة توصل قرون بوبليك راك تعجبهم, رياضي كلي راك سي فري تعجب الناس مي ماشي لي ديرلهم هداك بليزير اللي يعطيهولهم الفن و نامبورت كال فن